عشان تكوي القميص محتاج انك تفرد القميص وتزرر زرايرو وتفردو <hesitation> في طربيزه وتسخن المكوه وتفرد القميص علي اتجاه الزراير علي الواجهه الامامية بتاعتو وتكوي الجمبه <hesitation> الورا وفي أثناء طبقك ليهو تكوي الواجهه القدام مسالة بسيطة وسهله بس المكوه تكون مسخنه بي درجة حرارة كويسه بحيث إنها ما تحرق القميص والعمليه ساهله جدا حتي ممكن تكويهو بي كم طريقة يعني ممكن ترشو بي المويه لو القميص مكرفس شديد ممكن ترشو بي المويه عشان تسهل عملية الكي